Kuq ma löüdnü säändse liina, miä om üleni vii all, es elänüq sääl tavalisõq inemiseq, vaid iks säändseq, kiä mõistvaq vii all hingadaq. Ja naidõ elo olnuq pall'o torõdamb kui tuu, miä maa peal.